Mm paake tarausi ama iniomuine mm ee momunai kaigarei mau tou iniomui ropa tee raake isigupa kaigarei iniomugai, ego tuporonu ogo ropate raake munkuiniomugui iko koro noke omoto kara teumoi omi logoimagu nagai toi apogim sinto apogasi logoimere nne iko sinto apagasi touno inromui. Tarausi ogo momunai kaigare nno ama in ipiamui ropate nnotainoro ragu ropate raake isigupa toi apaogim logame. Egu nagai toi amai lo aike mm lopa ee raake kaigeguoru toi apogim kamo tee nkomma in-iomuine mm momunai kaigarei ama inipiamuine lua ama paigunko tee iko kaaigasi toi rigumei musigego nagai tee iko kaigasi toi runrugorosi.